Ah a coltua cineise penso ch'a segge uña de ciù antighe e ciù importanti do mondo. Per esempio a coltua filosofico-religiosa con o taoismo e o buddismo, eh e unn'atra cösa de coltua molto importante a l'é a scrittua cineise, i ideogrammi, mi creddo che ghe ne segge de miggiæ de quelli segni e segondo mi a a scrittua coscì ricca a l'é 'na grande testimoniansa de coltua